To dina miiro əngəskarə sə og i ariikarə dəna kristmassən dəna kristmassən zaa də mukə willə kristmas boo i go'ru willowizo iru i daa ava pinnak noka ko azə ya dəlla pinnallə napu dəellai dingnullə pa ukə sə gəə gwa mi ma ipu dəlla mii i dingnellə pa dənaron na goto i ruu naa kiiza miiz naa yangi mii sə i gə gwa zebirə te’ melamiil ara i pinnakrə se gap ena rek e laa reenta se ree rek na marit iya i seetə gwa'ayi iya gwa'roi ma ii ma ina ogee ipu yaksazokrə noka lo'lon e ruuri eri naa yangi səe ree en yaspa mii gə səe ree en yaspa mii gə i ree dən unarə də ri'akgə ena ree gə erek ee yas na ki na erek ee yas na ki’ na yaugi ena kam re̱nt dəna roondəzə zeebiya na iya keeta ar ye'nai zak ulla rook na go'ta ukə a gaɓɓn se yin yaksazok ena tor rollə ena keta na ullagə ukə mo se ru'koon se kamdəssə mari gwam gwam Sai e esi sə i regə nok geeka yaksazokaeka ima ma i ru'unsə i esee dəll pinoomi dokagə a sundək monge uza go'skəbo ana go'pan rentəro pa a sundək monge uza laksəbo yangi pa saa rəgə rent a ɓəə ang ina kamta gwapa maa i dera sa ruu saa ree gwaaga ukarə ara ungwani mooi i pinnakrə sə i retoroo. Doka boo e tooton ma, a dəll too gwaag ukarə uzə doozəz dəllirəz a too kou ullə gwa’ ina keepu rollə sa ree sa dakn saarek daga kitaki naa yangi naa yaramari sə mar kona eni sə i regro mono resa koouba ebi mo es sə na ɗe'pu dəngə sə ruutə na nab waag ara ekirəzə waaga a lo'sa a ogpak nok a gabn dəllirə pa saa ok yangiya mooi a dingyii goo aari angai ii na gəə gwa’ səi oktək irin waaga i meepak ii ma sə i nap na yaksazok a sundək uza za ninka ara eki pa sa yi yaksa zok haa saa boms yaksa zoka moorək ullət itərə, tattə ipu waagrə ipu rento ipu bookrə ko una sə borapa. Ri sa ruusaa zin zebi una na pii eskarə saa esi gwaag gwaag una na pii sə mona go'siki a go'sina neta zokrəttə a go'si saa esi ii ma kitaki’ na yara mari go maa ni baba mari ak sa yi baakr sa kamsi dəna roon na zaapuni ipu ɓagtokro, yangi mari, dondamari ri saa masi urigə ma akamsi dukt, dukt ti mona kinə saa kamsi saa kamsi uza dogda galaa ri ak sa kamsi sə i kwee sə i iisa useko səi səsa səiwerəsa bilkobənaya irin mari eni dəna roon na zaa miizok yage rekarə gwa’ noka net tumbna uri tumma e le'see okunpa e dakənkə see okən dənna roondə to dənna ena na zaa gəko bənnaya mii gə unə iigə sə i ren gwa’ ipu zo'okro sə zaa ri ere nok dəna roon dəzi kotto sə i le'sə pe’ yangi sə ree gwa’ see gaptə ləgə se’ muka sə agaptə se’ epu eekukarə naa mari see paku se go'tə ana e go'kan sə <hesitation> a gaptə dəna roon na assa səa ruutə se zaapu e gətə riak uri ar ukare i ii in rekaye amma goose esak wo'to sakas latər eta gwa. yangiya mooi mona ana ipu dookrə esak latər wo'oti gwa'al tamsetan zok rekaro gwa dəna kristmassəndə noka yangi ipe tumdanettat naa bo'ra nettat laasa yaugi haa maa i tor rolləpa ipu laatərle bonge bopu yaksazokro to mona yangi moorə ləəgə a go'ri oomi ai sə ina ree okto ara doka renak iog ko azeya go'rən mona ree ro sə a okso yangi ire kubruto ana go'pan doka ko ireepai le'len sə i tomi amma re eslak mina rekpa, ni ii ma i reepa mina pu gwa'ii maa ipu gwa ina rek yam epu yam noka irin neta wo'tə esati gorə aa eti netta go'pattə ipu oorukrə dona enibo dəna oominə dəna latərllən pa dəna go'ras ka rənnə dəna serumka billən dəna yaksa zokrən. Maragini tumma dəna roon nən izan to iya i gap gwa'ai si ina laapugə moa a keetə saa ree menkirə saa gətə sa'az worub go'ruka gətkarə nok laatər kamtə daksha zur pa laatər gən gən dəl sa'ka, laatər laaslan yangi irin nettari eti gə yaugi ipu oorukro sə ina daa kaina goro netta etipa. Iya i ma'pai kaina ma'pa iya l go'roi bo ina kubro daakai der wərkə na zaa nok ana purekiro ii ipu geek tingrə su'ro ana laksək zokro iirə ba'atən pu som a og yangi ruu i noo re eri i sunde kamɓa kiiz pa ona paa mazzə kotto buzzəz har zaa wər to nok ona pa ina pe'sə regə baalə an mee bo na regnnakpa. Uza wee regə ona diipa pe'ek ana eni sə koso ballə teta uri tum i ge’ diit ur na zaa zaa tumɓ na'rə paari irin hettarieti uno go'rə mii es sə zok yage rekarə gwa’ irin dəna kristmassəndə pa amma mii ni mii ruunaggə dəna kristmassən assean dəna see an noka irin netta e go’ dodoot waaga ri ak e nab mii ri ak gabən ak i ɗu'ɗun bik mina ree ena pu waagrə mazka sundə bonge miizipa ena kamsa du'ka du'unna ena ar oose waagre e gə gəbəngə ulla ɓim epu waagrə yiika yaksa zokko naa mari Esak a na'arəpah za an ana anaba urirə aari ang i ɗu'tə a mee pa an na də'əsya ameepa aabo a mee kamɓa naɓɓa waag netta rieti go'riakesakakpa a daapu netta oomit saa wo'ossa go'pan goosma goosa omis fasa zok saa pe’ goosa go'pas saa kamin toms dəna pina ka kamən zok riipandə noka riik ipu oorəkarə a go'rus goos noka iya izaa pai ri ak mona reepa ma iya gwa'ai dəa bonge iiagə diga i rigən aari ak səi gabenak i kamtə yangi gwa'pa yam to irin laatər ri eli le'en len mari le'en len mari zaka gwa'ag iya gonjibo uri i lalah wi ina pe'tanetta go'pat eree kworusəna go'pan gwa’ mooma mona tuu yangi mooi sə mona kami ri laatərrol uri ire kubro iirə. <noise>